Piso samy piso ndraika an de misy fifandraisany ary mahafinaritra re fa sy de misadiady karaha kivà fa mifagnatogno aloha ke de mifampitrerotrerogno, afa mignakapekapeka tànagna de efa hita hoe biby mora zany a de mora mifandray zareo samby zareo.